<hesitation> אנצוהייבן א קליינע ביזנעס דארף מען קודם טראכטן וואס- וועלכע זאך מ'גייט אריינגיין אין, און וועלכע מינע ביזנעס גייט מען עפענען. נאכדעם <hesitation> קויפן אלע זאכן וואס מ'דארף, אלע ציגעהערן און נאכדעם קען מען טרעפן א קליינע פלאץ ווי צו ארבעטן און אזוי אנהייבן ארבעטן.